ríkið verður að draga sig út úr umfangsmiklu eignarhaldi sínu á bönkunum að mati fjármálaráðherra ekki sé hægt að gera ráð fyrir háum arðgreiðslum til ríkisins um alla framtíð ökumenn sem ekki borga innan þriggja tíma frá því þeir fara um Vaðlaheiðargöng þurfa að borga þúsund krónum meira en ella

hafa þegar borist ábendingar frá neytendum vegna þessa hátt í þrjátíu hafa farist slysum í Evrópu í þessum mánuði heilu bæirnir hafa verið lokaðir af svo dögum skiptir íslenskir unglingar eru daprari en áður samkvæmt nýrri rannsókn fjörutíu prósent nemenda í tíunda bekk fundu fyrir depurð vikulega eða oftar rannsakandi telur

hafa mikil áhrif ísland tapaði með sjö marka mun fyrir Evrópumeisturum Spánar á heimsmeistaramótinu í handbolta í í kvöld ísland hefur því tapað báðum leikjum sínum til þessa

gott kvöld við erum heldur seinna á ferðinni vegna beinnar útsendingar

íslenska ríkið á að selja Íslandsbanka og halda eftir þrjátíu og fimm til fjörutíu prósenta hlut í Landsbankanum þetta segir fjármálaráðherra en hann vonast til þess að hægt verði að hefja söluferlið á þessu kjörtímabili íslenska ríkið á Íslandsbanka að öllu leyti og rúmlega níutíu og átta prósenta hlut í Landsbankanum í hvítbók um fjármálakerfið sem var kynnt í

desember eru stjórnvöld hvött til að kanna möguleikann á því að selja Íslandsbanka að öllu leyti og hluta af eignarhlutnum í Landsbankanum í nýlegri könnun Gallup um traust til bankakerfisins kemur hins vegar í ljós að mikill meirihluti almennings er jákvæður gagnvart eignarhaldi ríkisins á bönkunum sextíu og tvö prósent sögðust mjög eða frekar jákvæð gagnvart því að íslenska ríkið sé eigandi viðskiptabanka en aðeins fjórtán prósent sögðust mjög eða frekar neikvæð gagnvart því í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir að ríkisstjórnin vilji leita leiða til að draga úr eignarhaldi ríkisins á fjármálafyrirtækjum til lengri tíma litið hef ég ávallt verið þeirrar skoðunar að ríkið verði að draga sig út úr þessu umfangsmikla eignarhaldi á fjármálafyrirtækjum þó ekki væri nema vegna þeirrar áhættu sem í því felst og tækifærin eru til þess að draga skuldsetningu ríkissjóðs

eða færa fjármunina til í önnur verkefni nú vill forsætisráðherra að ríkið verði áfram ráðandi fjárfestir í Landsbankanum ertu sammála því já ég hef sömuleiðis talað fyrir því að ríkið verði aðaleigandinn að Landsbankanum við getum rætt hvort það liggur í þrjátíu og fimm

eða fjörutíu prósent en að það sé nærtækara að ríkið fari alfarið út úr eignarhaldinu á Íslandsbanka Landsbankinn hefur greitt rúma hundrað og þrjátíu milljarða í arð til ríkisins síðan tvö þúsund og þrettán og Íslandsbanki hefur greitt samtals sextíu milljarða á þeim þremur árum sem bankinn hefur verið í eigu ríkisins nú fær ríkið

bönkunum bara út frá því borgar sig ekki fyrir ríkið að halda þannig að það er ekki við því að búast að arðgreiðslur með þeim hætti sem þær hafa verið fram til þessa haldi bara áfram inn í eilífðina enda ef hægt væri að ganga út frá því þá myndi það auðvitað stórhækka virði bankanna og myndi endurspeglast í söluandvirðinu ef menn gætu gengið út frá því sem vísu að hér væri fjármálafyrirtæki sem myndi skila tuttugu til þrjátíu milljörðum í arð á ári um alla framtíð þá fengju menn það beint út í kaupverðinu sérðu fyrir þér að eignarhluturinn verði losaður á þessu kjörtímabili ég vonast ég vonast sjálfur til þess að við getum hafið þetta ferli með markvissum skrefum á kjörtímabilinu formaður Neytendasamtakanna telur gjaldtöku í Vaðlaheiðargöngum ekki standast lög en verð hækkar um sextíu og sjö prósent ef ökumaður borgar ekki innan þriggja tíma

hafa þegar borist ábendingar vegna þessa Vaðlaheiðargöng voru opnuð fyrir almenna umferð rétt fyrir jól og hófst gjaldtaka annan janúar framkvæmd gjaldtökunnar er nýnæmi hér á landi en ekkert innheimtuhlið er við göngin þess í stað er vísað á heimasíðuna veggjald punktur is þar sem skrá þarf bifreið og borga innan þriggja tíma ef ekki er borgað innan þriggja tíma fer tvö þúsund og fimm hundruð króna greiðsluseðill í heimabanka umráðamanns ökutækis fólksbíla og sjö þúsund króna greiðsluseðill

fyrir stærri ökutæki það finnst okkur ansi mikil hækkun eða sextíu og sjö prósent álag á

á auglýst gjald

við höfum sent athugasemdir

og vonumst til að þeir fari eftir því og merki betur við göngin hvað er og einnig lengi þennan frest og á meðan þá teljum við ekki heimilt að að innheimta hærra gjald heldur en kemur

fram í verðmerkingum við göngin ljóst er að nokkuð stór hópur mun eiga erfitt með að greiða gjöldin innan þriggja tíma þar á meðal ferðamenn og sá hópur landsmanna sem ekki á snjallsíma síðan gjaldtaka hófst hafa nokkrar ábendingar borist til Neytendasamtakanna vegna þessa þetta eru náttúurlega nýnæmi hér á Íslandi þessi neytandinn þarf sjálfur að bera ábyrgð á greiðslunni það er enginn á staðnum það er ekkert greiðslukerfi á staðnum enginn kassi þar sem

greiða í eða eitthvað slíkt þar fyrir utan vekur það upp spurningar hvort framkvæmd gjaldtökunnar sé eðlileg í ljósi þess að ökumenn séu undir stýri og hvorki geti né megi vera í símanum vegfarendur neyðist því til að stoppa þegar möguleiki gefst til að greiða með símanum eða reyna að komast í tölvu okkur finnst það mjög skrítin aðferð að eingöngu sé hægt að greiða í gegnum heimasíðu félagsins og helst myndum við notar þjónustuna geti greitt á staðnum íslenskum unglingum hefur aldrei liðið verr samkvæmt niðurstöðum evrópskrar rannsóknar á líðan skólabarna einungis í Svíþjóð líður unglingum verr en hér rannsókn á heilsu og lífskjör unglinga er gerð í fjörutíu og fjórum Evrópulöndum á fjögurra ára fresti rannsóknarstjóri segir að þróun á líðan unglinga hér á landi sé slæm marktæk aukning sé á kvíða og depurð unglinga á milli ára okkar niðurstaða er sú að depurð meðal íslenskra unglinga er meiri nú heldur en hún hefur verið höfum aldrei séð jafn háar tölur eins og núna þetta er mjög algengt á Norðurlöndunum Svíar eru kannski

aðeins verri málum heldur en við þrjátíu prósent nemenda í sjötta og áttunda bekk sögðust finna fyrir depurð vikulega eða oftar hlutfallið er hærra hjá tíundubekkingum nærri fjörutíu prósent átján prósent tíundubekkinga fundu fyrir depurð vikulega og

yfir tuttugu og eitt prósent oftar en vikulega mun færri segjast finna fyrir einmanaleika um þrettán prósent nemenda í bæði sjötta og áttunda bekk segjast vera oft eða mjög

sautján prósent tíundu bekkinga segjast vera mjög oft eða oft tæplega helmingur unglinga á í vandræðum með svefn rúmlega fjörutíu prósent nemenda í sjötta bekk finna fyrir

oftar en vikulega og rúmlega þrettán prósent hverja nótt um þrjátíu og fjögur prósent áttundu bekkinga áttu erfitt með svefn oftar en vikulega og um níu prósent daglega það virðist þó draga örlítið úr

eftir því sem börnin verða eldri þrjátíu og átta prósent tíundubekkinga eiga erfitt með svefn einu sinni eða oftar í viku

rúmlega ellefu prósent á hverri nóttu Ársæll telur að

haldist í hendur við depurð svo má alltaf velta fyrir

hvað það er sem veldur það er auðvitað svar vissulega hefur hún mikil áhrif þau fara seinna sofa þau eru þegar þau fara fara að sofa vegna þess

spila leiki og svo framvegis

eru auðvitað aðrir þættir

það er auðvitað mjög flókið að vera unglingur við þurfum að takast á við fullt af nýjum hlutum það eru flókin tengsl

streituvaldandi líka það er ekki bara skjátíminn en við höfum áhyggjur af þessu

börn og unglingar eru að sofa

íslensku börnin virðast verr stödd en jafnaldrar

samvera barna og foreldra

árið tvö þúsund og sex minnkar samvera barna og foreldra

hátt í þrjátíu hafa látist í Evrópu

í þessum mánuði í slysum sem rekja má til veðurs tveir eftirlitsmenn fórust í snjóflóði í frönsku Ölpunum í morgun snjóflóðið var framkallað of snemma af mannavöldum fyrir mistök slíkt er óvanalegt og málið er til rannsóknar hjá lögreglu mikil mildi er að ekki var búið að opna skíðasvæðið þegar slysið varð í gærkvöldi fundust þrír þýskir skíðamenn látnir í austurrísku Ölpunum og þess fjórða er enn saknað hætta þurfti leit vegna hættu á fleiri snjóflóðum í það minnsta fram á miðvikudag þrír slösuðust þegar snjóflóð féll á hótel í austur Sviss moka þurfti snjó út af hótelinu eftir að hann flæddi inn um gluggana í Suður Þýskalandi var herinn kallaður út til þess að framkalla snjóflóð og draga þannig úr hættu á manntjóni og

þar sem eitt slíkt var framkallað í Steinmark í Austurríki hefur ástandið verið afar erfitt bærinn hefur verið lokaður af í átta daga tíu ára stúlka og móðir hennar voru loks sameinaðar um helgina eftir margra daga aðskilnað

í vikunni tillögur að breytingum á klukkunni í því skyni að reyna að lengja

Íslendinga sem rannsóknir sýna að sé of lítill miklar umræður hafa skapast um tillögurnar en almenningi gefst nú tækifæri á að segja sína skoðun í samráðsgátt ráðuneytisins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

því litist best á kannski að skólar myndu byrja seinna og þá líka tekið tillit til vinnandi fólks sem á börn í skóla best að breyta klukkunni bara einu sinni þannig að ef þú seinkar henni um einn klukkutíma að þá þurfum

við minnst að breyta ég starfa sem kennari þannig að við erum oft með þreytta krakka á morgnanna kannski fyrst og fremst af því þeir fara

seint að sofa en ég veit ekki hvernig við ætlum að framfylgja því að fá fólk til að fara fyrr að sofa

skólarnir eigi að byrja seinna mér finnst það besta tillagan best á þetta með skólana byrja aðeins seinna sko

umferðina að gera bæði að hún seinki og að skólarnir byrji seinna sumir skólar byrja klukkan átta það er bara

er alveg sama hvort það er vetur eða sumar en ég skil það vel með krakkana það mætti þá kannski bara seinka tímunum á morgnanna lögreglan í Noregi rannsakar enn hugsanlegt mannrán á

hverjir voru að verki eða hvort hún er á lífi yfir fimm hundruð ábendingar hafa borist frá því að málið var gert opinbert í vikunni

hvarf af heimili sínu í lok október engin ummerki eru um að brotist hafi verið inn í húsið en

í læstu herbergi daginn sem hún hvarf á myndskeiði úr öryggismyndavélum sjást þrjár manneskjur fyrir utan vinnustað eiginmanns hennar lögreglan óskaði eftir því að fólkið sem þar sæist myndi gefa sig fram einn hefur gefið sig fram en hann gat litlar upplýsingar veitt útgerðarfélag Reykjavíkur hefur kært úrskurð Fiskistofu þess efnis að svipta Kleifaberg leyfi vegna brottkasts athugun á umfangi brottkasts við Íslandsstrendur er hafin í sjávarútvegsráðuneytinu í byrjun janúar svipti Fiskistofa Kleifaberg leyfi til fiskveiða í atvinnuskyni í tólf vikur vegna brottkasts skipið er í eigu Útgerðarfélags Reykjavíkur sem áður hét Brim Fiskistofa byggir úrskurðinn meðal annars á fimm myndskeiðum sem sýna brottkast úr skipinu útgerðin telur að fjögur

séu það gömul að meint brot séu fyrnd og að fimmta myndbandið hafi verið sviðsett af skipverja ég get ekki tjáð mig um það mál það er komin kæra í því efni inn í ráðuneytið sem við eigum eftir að fara yfir og af því leiðir að ég hef ekki aðstæður uppi til þess að geta tjáð mig mikið um það Runólfur Viðar Guðmundsson framkvæmdastjóri Útgerðarfélags Reykjavíkur staðfesti í samtali við fréttastofu í

að félagið hafi sent kæru til ráðuneytisins þar er þess krafist að úrskurðinum verði hnekkt annars vegar og að gildistöku sviptingarinnar verði frestað hins vegar en hún á að taka gildi fjórða febrúar almennt telur Kristján Þór að brottkast sé ekki lengur stórt vandamál á

íslenskum fiskiskipum engu að síður eru uppi hlutir í þessum efnum sem allir vita að mega betur fara og við erum byrjuð að skoða það

að gera í þeim efnum fyrst þurfum við að reyna að átta okkur á umfangi vandans eða verkefnisins það eru ekki mjög nákvæmar upplýsingar

um þetta og kannski verða aldrei en við þurfum að gera betri tilraunir til þess að nálgast það er að ræða í þessu efni áður en við

fullyrða nokkuð um það forsætisráðherra Grikklands hefur boðað atkvæðagreiðslu í þinginu um traust til ríkisstjórnarinnar eftir að varnarmálaráðherrann sagði af sér ríkisstjórnarsamstarf er í hættu vegna deilu um heitið á nágrannaríkinu Makedóníu varnarmálaráðherrann sagðist ekki geta starfað áfram í ríkisstjórn vegna andstöðu við samning um heiti Makedóníu

andstöðu við samning um heiti Makedóníu ágreiningur ríkjanna tveggja um heitið hefur varað í næstum þrjá áratugi flest ríki heims nota heitið Makedónía en hjá Sameinuðu þjóðunum heitir ríkið fyrrverandi júgóslavneska lýðveldið

að kröfu Grikkja sem hafa staðið í vegi fyrir inngöngu Makedóníu í Evrópusambandið og Atlantshafsbandalagið síðasta sumar náðu yfirvöld í báðum ríkjum loks samkomulagi um að heitinu verði breytt í Norður Makedónía

vilja sölsa undir sig grísku Makedóníu sem er hérað í norðurhluta landsins og gríska sögu

þótti sín stjórnvöld hafa látið í minni pokann samkomulagið var þó samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu í Makedóníu þinginu á föstudag þá er aðeins eftir atkvæðagreiðsla á gríska

búist er við að fari fram í næstu viku

trúnaðarbrot við kjósendur ef breska þingið samþykkir ekki Brexit samninginn á þriðjudag May leggur samninginn aftur fyrir þingið nú eftir að hafa aflýst atkvæðagreiðslu um hann í desember Bretar ganga að óbreyttu úr Evrópusambandinu tuttugasta og níunda mars með eða án samnings

heimildarmönnum sínum að Evrópusambandið sé með í undirbúningi að veita frest fram í júlí að minnsta kosti óski hún eftir því torfbærinn

á Borgarfirði eystra er illa útleikinn eftir svokallað

á miðvikudagskvöld eigandinn sem býr þar á sumrin segir húsið nú

en Borgfirðingar ætla að laga það fyrir vorið íbúar á Borgarfirði eystra hafa upplifað síðustu daga á miðvikudag settu þeir hlera fyrir glugga í að minnsta kosti sautján stiga hita því spáð

var suðvestan hvassviðri af

því fylgja miklar og malbikið flettist af vegi við brúna yfir Fjarðará

skemmdist líka þegar torfið flettist af og braut skorsteininn niður í atganginum þar býr á sumrin Stella Elísabet Sveinsdóttir hún hefur vetursetu í Kópavogi og segir það er ekki hægt að búa í því eins og er það er ekki hægt að tengja eldavélina sem er sólo eldavél en það verður gert fyrir vorið þegar ég kem í júní það er búið að kaupa nýtt sett nýtt þak og þökurnar settar á í vor

er ekki með tölvu en lét prenta út fyrir sig netfréttir svo hún gæti skoðað á sumrin vekur Stella mikla athygli ferðamanna á Borgarfirði sem eru undrandi á því að einhver búi í

í húsinu hún notar það líka einu sinni á vetri þegar hún kemur á þorrablót hún ætlar ekki að láta þetta hindra sig í því að fara heim í fjörðinn fagra næsta sumar nei og ekki heldur ég er að fara á þorrablót núna það breytir því heldur ekki hundrað og eins árs uppfinningamaður hefur fengið einkaleyfi á nýrri uppfinningu í Bandaríkjunum hann hefur nú þegar

sett upp vinnuáætlun til tveggja ára ásamt samstarfsmanni sínum sem er rétt skriðinn yfir áttrætt það má kannski segja að Charlie Bliss sé vinnualki þeir eru svo sem ekkert óalgengir en þessi er orðinn gamall í fyrrasumar varð hann elsti Bandaríkjamaður sem vitað er um sem fékk

einkaleyfi á nýrri uppfinningu hann segir sjálfur að tækið geti átt stóran þátt í að bjarga heiminum því er ætlað að fanga koltvísýring sem kola og olíudrifin orkuver hleypa út í andrúmsloftið

vinnufélagi er réttum tuttugu árum yngri eða áttatíu og

þeir eru í sameiningu með sex einkaleyfi til viðbótar í pípunum

segir að þrátt fyrir að hann sé enn að vinna og skapa þá hafi hann ekkert á móti því að fara á eftirlaun það er ekkert útlit fyrir að hann fari á eftirlaun á allra næstu vikum

og þá að veðri gengur í austan og suðaustan þrettán til

á sekúndu á morgun með snjókomu hvassast syðst hægari og þurrt fram yfir hádegi n til en hvessir þar og fer að snjóa síðdegis snýst í suðvestan átta til fimmtán með

um suðvestanvert landið seint á morgun og um kvöldið dregur úr frosti og hiti einn til fimm stig

lands seinnipartinn

sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum

handbolta tapaði gegn liði Spánar á h m í München í kvöld island allir þrír íslensku þjálfararnir í b riðli hafa því tapað leikjum sínum

í eldlínunni í dag og lífið leikur við Norðmanninn Ole Gunnar

United lagði tottenham í í Lundúnum í dag ríkið verður að draga sig út úr umfangsmiklu eignarhaldi sínu á bönkunum að mati fjármálaráðherra ekki sé hægt að gera ráð fyrir háum arðgreiðslum til ríkisins um

alla framtíð ökumenn sem ekki borga innan þriggja tíma frá því þeir fara um Vaðlaheiðargöng þurfa að borga þúsund krónum meira en ella hafa þegar borist ábendingar frá neytendum vegna þessa hátt í þrjátíu hafa farist í slysum í Evrópu í þessum mánuði heilu bæirnir hafa verið lokaðir af svo dögum skiptir íslenskir unglingar eru daprari en áður samkvæmt nýrri rannsókn fjörutíu prósent nemenda í tíunda bekk

fundu fyrir depurð vikulega eða oftar rannsakandi telur hafa mikil áhrif þá er þessum síðbúna fréttatíma lokið